<noise> toh lailai ma piran pira adi yit to chika <noise> amiringu gangumu a bugamu tubugumu mirin gangumu in che ti te ye cha murungu ti damanyi toh tu bugu mu shineh ti daman ne toh lailai tiye chika mi nyi tagu tau, kuma yin jogu wuru, wur dun jogu do yir ti dina andi hin wur dun jogu dina kuma nyi tagu tau, mi sana a mi tau tanyi am man damuwa wi don ye har nyigu ayo yir tu bugumu ra shi bokora tum nkasi mun wuna buya kanawo pina wi anda ma suwangin tangyi ba ta tau, tanga ba tanyin tau a jogu wurau noma ba ba ninga yina amma da yake ya bokora buna ya tum, ya tum shineh ba yawa yara toh bokwara buna ya tum shineh yara toh tu damangu bana buna ba anda ba ninga mun to wuna bina maka ba ta gun gefe jogu wuru wuna tu damangu rashi bokwara tum, tu dewe rashi bokora tum nyin sinse karatu wuna nyin ni gabu labuya kilan. to tu denguwai yir ti bungye a wo gafe kenan kan dangi <hesitation> min nyi don kan dan don milahika wuna a mili yiri siyi ninga a gorou buyou in kobo mila chika wuna buyou buyou chika cha mo ka ma dangi yamba a rayuwa mo wu mo worong chika mo amun pu nuwa bo putur lipira anda mo su ner wu kangi mo su duk yirin da muwa wu yo mo ma nugu yirtu bugu mo gangu mo kina ka ma su wukangu sai moko kai ner wo mo gwala, sai mo wananga yamba sai mo wana man yamba a di yirti ma ko lailai ma ningu tina kan kam ner wuna yirin wur ti ningu wuna kankam ner duna ashe mo mo miringu tengu mo chongoyo ti bu an mo ko wukangi yina ma wana man yamba domin towi bugu moi ma ya buya wu ba ba sera mina, wu kangu yika woyi buya wu ba sera minyo ti yo yir wo yi tono buya wi yika ya nuwi cheu bati don yito char mo woyi ko winon kama sar mun ninga mun kaza a ko no ti nurmowi ninga muwi ninga munu wi ba ara ba suwa mina ka ti tangi mo wi ka ma sar min amna ma suwa nyin tangi so ka aba suwai ka watai nyanmarangu ningyi. ka wata ba gara munuwi ka punu puyai ba ba mima chima ka epiranuwai no ba kasa tagu wu punguwai ba ponga ba ara tawgutau ban da ba tal banda <hesitation> ningu yirtu ya kwini dining cha kar ba deye welem a kondi nuwai wu nuwa ba rumini, nuwa ba ba ru muno a chudi ba gyirai ba lamba kun lailai buya wuna a ningu yir tu dabwui yi nuwa, buyawo ninga mane nuwa welem a don yito nuwa kasugu a di yito kuma chedon nuwa, chedo ya kuni chedon nuwa ma ba nwo ba ba ruwo chudi kun tunda chedon nuwa koh, a dalili wu chedon nuwa wo nuwa chota manuwu yo kene a miringu yir tu nwo ninga mani ye welen wo, toti yi bu ya teng mo kasi mun a rayuwa nyi mo wungu mo ma sinsiye yi nuwa teng mo sinsiye yi nuwa bu mo kem wa kem shineh to tu shafangyi chika mokopta wu to kem to kem to mer bu pusini yirin wuna ya wundi yi mo ma ya wundi yi yo to tu na dayai nuwa ba ninga ba lanba mwa nuwa bura ku bu kinowa chedo bu ko we ka ma kwe neru mo kunkwe ma chiya kan son yin buyaga yin se ner kun kauw se yin ninga mun welem amman mo konye mo sugu tuyo ba. se wuna chewi <noise> to base wi ai tu chewi a di welem wu ma ninga manyo wo, an towo daman yina kankam to wo ndanyi mun nyi ninga mun welem bokwara an buya mina toh mere kankam toh nyin ba jire mikam ko na ya piu ne mo kam mo sonu min lailai se mo muwanga se ner wi mo amnuwo mo amna mo kinga ner wi, toh nuwa bu gwasi yamba don mo yo ner wu gwasi yamba, yamba sa yiro kin toh tabbas koya gauri ner neh, ko ya gaure ner wu mo ninga manyo welem neh ka yo har nin welem a somo kunyo ninga welem a soma kanin yirti ya kundi nyino neh mo bawi mo ma ta che.